हाथ पर हलका गरम या गुनगुना पानी। डाल के साबुन लगावेला चाहचे। साबुन लगावे के बाद आपन हाथ के। कम से कम सकेंट तक रगडल जाते। रगड़े के तरिका में हाथेली के हाथेली से। और उंगली से दूनों उंगली के बीच। के जगह में भी रगडल जाते आपन। कलाई और दूनों हाथ के भी पिछले। हिसे के भी रगडल जाते आपन उंगलियों। के बीच के जगह और नाकुन के नीचे। भी हाथ दोना चरूरी हो खत छे।